<hesitation> नाव को सोचान तो सबसे पहला पाणी में तेरना को मज़ो और ठंडी हवा को अहसास याद आवे। जब नाव धीबी-धीबी चला तो आसो लगज <hesitation> असो लगज कि जैसे हम पाणी को संग साथ-साथ मिली कर रही रहा होई, नदि व झील में नाव चलावान तो आपने अपनो ही अलगी खुशी मिलज। और खासकर सूरज उगतो और ढलतो <hesitation> ढलनों के टाइम कभी-कभी मछवारा अपने नाव प आवज तो मचली पकड़त, तो उनका देखी का उनकी मेहनत का देखी का उनका जीवन का संघर्ष का समझी पावज, तो गणो अच्छो लगत। तेवहार म, खास मोका पर सजी-धजी नाव देखान, तो देखी कना गणो अच्छो और गणो आनन्द आवज। बस पाणी मछवारा का चालान साधन नी, बल्कि रोचक, शांति और सफर को भी अनुभव देखिज।